په بشپړه توګه خپلواک اوسیدل مشکل دي، ځکه چې موږ ټول د ټولنې قوانینو او اړیکو سره تړلي یو، خو موږ کولی شو د خپلو انتخابونو او ژوند په اړه ازادي ولرو، البته تل د نورو سره تعامل او مسوولیت ته اړتیا ده.